Toetra anagnanà horita, <noise> de horita de biby miaigna agnaty ranomasina akany, mampiavaka anazy ndraika dia fanagnany zana-tagnana marobe zana-tagnany, miransandransana, io dia afaka ampiasainy am'zainy ampiasany ananjy, ahafahany mangalaka hanina hohaniny, ahafahany mivahagna koa na misy raha ivahagnany, ahafahany miaro tegna koa io fa misy karazagna poizina raha izaigny avoagny na koa ka misy fahavalo magnanjaka ananjy a de zamba i mason'ny fahavalo io poay raha sy mahita dia afaka milefa izy avy.